Ne neteukari ke mɨtiuheinɨ waníu paɨ pɨnetiuterɨwáxɨ.

Ne nehenɨ'aríeka tsine'uteewítɨ nemaatsika kie, teewa ta es que mepekatei, muuwa neheyaka xeíme pɨta huyé nekwananukuwei, xaɨtsíe pɨta nepe... nepe... nepe... nepekane.

Kwinie nemɨreiyehɨakai pɨhɨɨkɨtɨkai, ne nekuurí xewítɨ pukatei 'eyumaitɨ́, mɨɨkɨ xeikɨ́a nepexeiyakai, mmm, 'aixɨ pɨtiuka'iyaarikai, 'eh, bien pɨtiyukɨhɨawékai, mɨɨkɨ kwiiniya hexeiyatɨ pukumaweríxɨ.

Ne xeikɨ́a nepɨtiumaari kename nawí kamixateyari mete'anakapinekai.

"Ne xɨka ne'iwaatsíeka 'eetsiwa tiita ya... yaakɨ. mɨkati'uxiwa'ane nepɨtiweewiwa, ""enchiladas"" memɨte'itérɨwa xeeníu."

Ne méripai tɨ alambre, alambretsie ne'anuyehaniké tsɨikɨri mepɨtatsihanukuwei, maana nepeuyewe, nemamatsíe nepexiterixɨ, 'aana nepɨkatimayɨawekai.

Waana ne'anuyaka San Miguel de Allende xeeníu Guanajuato, maana waɨká pɨnetsi'unakixɨ, Iglesia tsi 'anétɨ maana púwe.

Méripai tɨ yaakɨ neyumaitɨ́ neteukari pɨnetsihewiitɨ Huaynamota mɨreyetewátsie, huutatukaari tepuhukai ta'ɨkamá y luego kwinie pɨrexɨkakai.

Ne maatɨari nemuyutamaixɨa nepu... ne... neputiwaikáxɨ kɨɨtsákɨ, 'ɨteɨritsie peukatei, 'ariké ke ri muneeku nepunanaiyarie mɨɨkɨ, mɨɨkɨ neputíwaikakai.

Ne nekwareku'uuximayátawe hawai, 'uuwa 'i nekiitá ya nepɨtiuweewiwa ne... netiweewíetɨ xeeníu 'iikɨ nemɨtimate, mɨɨkɨ pɨta waɨká pɨkanetsinake, mɨɨkɨ nepɨtiweewie.

Kauka ke pemɨreitawauweni ya ke pemɨtiu'uuximayátani, ne tsɨ 'iikɨ mɨɨkɨtsie xeikɨ́a nepɨti'uuximayá hipa..., tawaarí tixaɨtsie nepɨkati'uuximayá, 'iikɨ nepɨti'aitɨ́arie waaníu ke nemɨtiuweewiwakɨ nepɨtikɨhɨawarɨwa.

Ne taatu Unidad ne'anuyaka, tostada de cebiche nenaneka, 'aana ta 'iyá nepanu'i xeeníu cerveza mɨtitewá, ne 'aana nepetihaya.

Heiwa nepeta'axike xɨka nereuyehɨaká 'iikɨ nemɨtiweewietsie timieme, nemateriales xeeníu, ya heiwa kamixate nepɨtiuyenanetɨyeika teiwarixi memɨtetua.

Maatɨari nemi'eni Taatei Kie mɨtiyetewatsie takie, gringotsixi meputa'axikekai mepɨteutinawekai, maana ne nepɨwarutie... nepɨwarutixexeiyakai teiwarixi, teiwarikɨ meputiniukakai.

Kauka hipátɨ ya tiwanake, ne heiwa hasta paɨ nepɨti'eriwa kename tixaɨ netiyuta'aitsirieni, 'imaatɨrieka ta nemeitimaitɨyeika wa'aátɨ 'aixɨ pɨka'ane.

Méripai tɨ wa'atɨɨ́tɨ maatsi 'emepɨteuteteerekai, hiikɨ ri tsɨ karikɨ tekateneuteteereni ri, yaakɨ teyumatetɨ, yaakɨ meyumatetɨ manitakukuweni, méripai kename 'ikwai waaníu 'aixɨ ti'aneme meteutikwá'akai, 'ayumieme waníu 'emeteuteteerekai.

Méripai tɨ taame teputi'etsákai yetaápa, waakátsiixi wahetsíe teputi'etsákai, 'iyá hararu mɨtitewátsie teputi'etsákai.

Mmm ta... taame teputi'eekwiwakai xeikɨ́a xapuunikɨ.

Maatɨari nemixeitsie xeeníu lavadora mɨtitewá, 'aixɨ tɨtɨ kapɨtiku'eekwa waʼatɨɨ́tɨ pɨranakuxɨrɨwe xeikɨ́a nepɨtinierékai.

Ne xeíme nepa'eriwa 'ukiratsi nekie kiekame pɨtimaatekai waɨkawa, pateyute, tsikɨiwite, kareta xeeníu, waɨká peutakiwekai yeme y luego nie pɨramexɨakai.

'Uuwa nemuwayekatsíe taakwá nepɨtiuti'ɨɨxa, pukɨxɨxɨɨre heiwa, tsipukuyewa pero, pero paxɨxɨɨre.

'Eena tienda xeikɨ́a puku'utɨká, pɨtituiya naitɨ, tixaɨ pɨkareuyewetsé tɨ.

"Ne 'iyá ne'umikieka ""tablet"" memɨte'itérɨwa, nekaheitauníetɨ, tsipɨ'anékai xeeníu USB mɨtitewá heukekátɨ yeme tsi'aneme nepɨ'eriekai, nekaheitauniekaku pu... putaaríxɨ."

Ne nepanutiya ri haikákɨa. 'Axa pumayarike nehetsíe mieme. Makateeximenitsie yeme naitɨ peputaximɨanaxɨani ya heiwa pepu... peputataweni 'eetsiwa.

Ne Taatei Kie memɨte'utituayákaitsie neteukari, xeeníu teiwarixi memuta'áxikekaitsie maana nepitipareewíwakai, nepɨtiuti'inɨnɨatákai, mɨɨkɨ mɨtituaka ne nepɨtiuti'inɨnɨatákai.

Ne xɨka nemu'ú netsi'utakwine nepa... nemu'ú nepɨtahatsini o heiwa nemɨka'uuxipíeni, o nemɨreuneyehɨwirienikɨ heiwa nemayeyaní 'eetsiwa.

Tamɨ́ 'aixɨ mekate'uyɨ memɨteuyuta'ɨ́kitɨa, hiikɨ temɨtemate 'etsiwa xeeníu temutiniuka, mɨɨkɨ ya meteuyu'ɨ́kitɨaka metate'ɨ́kitɨakaku.

Ne kwanetsinakekai nemɨtɨɨxɨni. Méripai tɨ es que ta... ta... 'iyá xeeníu tamuriina mɨtitetewa xɨripa putíke... putikeekakai, tuuka kwanetsinakekai nemɨtɨɨxɨ́ni, nemɨtipiiká xeikɨ́a.

Ne nepɨtimaariwa kename wayewaxi waníu 'iyá xaawaari xaawaariyari xeeníu, pe... pe'ikapiime waníu pepika'eetsá, pepenu'ieni ya waníu harina paapayari waníu tiutikwaní.

Nereku'uuximayátaka xeeníu teiwarixi wahetsɨa, nerexiteketɨ nepeyuxite.

Ne xiikuri xeíme tsi'ané ne'unaneka xeeníu 'atatejeruatsiekame memɨte'iweewiwa hipátɨ, mɨpaɨ 'aneme yeme tsinetiwewieku heekwame nepeuyewiwi.

Tepiki como temɨtitekai ne muuwa nepa'inɨatáxɨ raspado.

Ne 'eena nepuka nemɨti'uuximayákɨ xeikɨ́a.

Ne kwanetsinake xeeníu de rock memɨte'itérɨwa, de reguetón, ne'iyaarita pɨkarekunanake, waʼatɨɨ́tɨ kweyutimaitɨkɨka.

Nekie nemeyetɨatsie combitsie nepeyetɨa. Huejuquilla nemutá'a, 'aana ta ri camión nekaniuwiya, 'eena paitɨ xeeníu Yetaápa nemutá'a.

Mmm ne Taatei Kie nepayekatei escuela, nemiitari hetsɨa mepɨye'axekai, mɨɨkɨ ta pɨti'uuximayákai culturismo de..., turistatsiixi maana mepɨye'axékai, maana teiwari xewítɨ pɨnetsi'uta'ini nepeiyewei 'eena, mmm, mɨɨkɨ carrera xeeníu memɨte'iterɨwa nets... nets... neretixatɨa ke 'ánenetɨ mɨxuawe, mɨɨkɨ netsiheta'inieku 'eena pai nepeyetɨa.

"Ne xeikɨ́a pɨnetsinake waɨkawa ""de bandas"", luego ""de regional"" memɨte'itérɨwa."

"Méripai tɨ mɨxuawékai kwikari yeme 'aixɨ pɨreyuti'eniɨriɨkɨtɨyeikakai, hiikɨ ta ri mɨxuawe xeikɨ́a ""polcas"" 'eetsiwa xeeníu saludos xeikɨ́a meukanɨ'awatɨ."

Heiwa tu... tukaari nemexeiyanitsie nexaɨta, ya tɨ ne... heiwa nemɨka'ihɨkatsie nepɨtiuti'aita.

Nemixeitsie maatɨari 'axa nepɨtiuti'eri, paɨ ya nepɨkareyexexeiyakai, ke raneika nepɨtiuti'eri o keewa, keewa, ke mɨ'ane, tiita titawewi ya... ya ti'aneme nepɨtiu'eri.

Tukaari mekuwautɨwetɨ mepɨkuyɨa memɨtekutuatɨwe, ya xeeníu 'aixɨ memɨteu'eríekakɨ waniwéma ya wa'úkitsiema.

Maatɨari neka.. neka... nekaheixeiyatɨ ya xeeníu ke paɨ mɨrayumaɨwa nekaramaitɨ́ celular nepumikie.

Xeeníu tapaapáma como memɨkateheu'uuximayá, tumiini pɨtikuyúruwa.

Tamɨ́ xeeníu kawayutsiixitsie wahetsíe metanakahɨatɨkaitɨ, ya puuxuri, ya yuwaritsie ratɨtɨ heiwa.

Méripai tɨ tɨɨriyari 'iyá xeeníu du..durito temɨte'itérɨwa teweewietɨ nekuurí netsihetaiyaxɨ aceite nehetsíe pekayeuri.

Ne hawai hiikɨ kuxi pɨkanereyekukwine, 'aixɨ nepɨreu'erie.

Ne heiwa hawai neumiekaku xewítɨ xinuura netsi'anuyehɨawíxɨ, nekɨtsiuri kwaneinakixɨ, xeimíe pɨnetsiheta'iwawiyaxɨ kename ke raye'axé, ne ta paɨ nekarehɨawékai, xeikɨ́a tumiini más bien nepeitaxatɨa, ke paɨ precio, 'aana ta yuri kwanetainekai tumiini pɨnetsihe'ɨitɨa.

Ne pɨnetsinake mɨɨkɨ maxátsi meta'uutɨ xeeníu, taculturatsíe timieme tiita mɨtiyukumaiwa mɨɨkɨ rayemietɨ pɨnetsinake.

Ne nepuku... nepuku'e'eiriwákai heiwa neteukari hetsɨa, nepaapáma memɨte'uye'uuximayátatɨkɨkakai Tepiki, huutametseeri nepu... neputihupukai heiwa.

Ne nepayeyeika heiwa hawai, ne... o si no nemɨwamaate wahetsɨa, ne'a... xeeníu nehamikama ne... wahetsɨa nepeta'axike o heiwa kwikari 'etsiwa nemukamaní neheríe nemaneni.